لا انا منعرفش نعوم، بس نعرف نركب عجلي. لما اتعلمت العجلة كنت ظغيرة كنت تقريبا عندي ست سنيني وكنت ف أولى ابتدائي. كان معاية عجلة ظغيرة ، واتعلمت عليها وانا في الشارع وابويا كان يركبني عليها وواحدة بواحدة علمني. مخدتش كاتير هو بس كان أسبوع وكنت اتعلمت ركوب العجل.